Uzəng, mparəm, shatɗing, nna̱ɗing, tukun. kpa̱ɗing. fangshat. nnəna̱n fangzəngtəng, ugba̱pchi. ugba̱pchi azəng. gba̱pchi aparəmm gba̱pchi ashatɗing, gba̱pchi anna̱ɗing gba̱pchi atukun. gba̱pchi akpa̱ɗing, gba̱pchi afangshat, gba̱pchi annəna̱n, gba̱pchi afangzəng, ìsəm parəm, ìsəm parəm ama̱n pa̱ azəng, ìsəm parəm ama̱n pa̱ aparəm, ìsəm parəm ama̱n pa̱ ashatɗing, ìsəm parəm ama̱n pa̱ ana̱ɗing, ìsəm parəm ama̱n pa̱ atukun, ìsəm parəm ama̱n pa̱ akpa̱ɗing, ìsəm parəm ama̱n pa̱ afangshat, ìsəm parəm ama̱n pa̱ nnənna̱, ìsəm parəm ama̱n pa̱ afangzəngtəng, ìsəm ishatɗing, ìsəm shatɗing ama̱n pa̱ azəng, ìsəm shatɗing ama̱n pa̱ parəm, ìsəm shatɗing ama̱n pa̱ ana̱ɗing, ìsəm shatɗing ama̱n pa̱ atukun, ìsəm shatɗing ama̱n pa̱ kpa̱ɗing, ìsəm ama̱n pa̱ shatɗing afangshat, ìsəm shatɗing ama̱n pa̱ anənna̱, ìsəm shatɗing ama̱n pa̱ afangzənta̱ng, ìnnəɗing, ìsəm ìnnəɗing ama̱n pa̱ azəng, ìsəm ama̱n pa̱ aparəm, ìsəm nəɗing ama̱n pa̱ ashatɗing, ìsəm nəɗing ama̱n pa̱ anəɗing, ìsəm nəɗing ama̱n pa̱ atukun, ìsəm nəɗing ama̱n pa̱ akpa̱ɗing, ìsəm nəɗing ama̱n pa̱ afangshat, ìsəm nəɗing ama̱n pa̱ anənna̱, ìsəm nəɗing ama̱n pa̱ afangzəngtəng, ìsəm tukun, ìsəm tukun ama̱n pa̱ azəng, ìsəm ama̱n pa̱ aparəm, ìsəm tukun ama̱n pa̱ ashatɗing, ìsəm tukun ama̱n pa̱ atukun, ìsəm tukun ama̱n pa̱ akpa̱ɗing, səm tukun ama̱n pa̱ afangshat, ìsəm tukun ama̱n pa̱ anənna̱, ìsəm tukun ama̱n pa̱ afangzəngtəng

Ìgbá̱l ka̱ ugba̱pchi annəɗing, ìgbá̱l ka̱ ugba̱pchi atukun, ìgbá̱l ka̱ ugba̱pchi kpa̱ɗing, ìgbá̱l ka̱ ugba̱pchi afangshat, ìgbá̱l ka̱ ugba̱pchi anna̱nə, ìgbá̱l ka̱ ugba̱pchi afangzəntəng, ìgbá̱l ka̱ ìsəm parəm, ìgbá̱l ka̱ ìsəm azəng, ìgbá̱l ka̱ i ìsəm apar, ìgbá̱l ka̱ ìsəm parəm ashat, ìgbá̱l ka̱ ìsəm parəm anəɗing, ìgbá̱l ka̱ ìsəm parəm ama̱n pa̱ atukun, ìgbá̱l ka̱ ìsəm a parəm ama̱n akpa̱ɗing, ìgbá̱l ka̱ ìsəm parəm ama̱n afangshat, ìgbá̱l ka̱ ìsəm parəm ama̱n anənna̱, ìgbá̱l ka̱ ìsəm parəm ama̱n pa̱ afangzəngtəng, ìgbá̱l ka̱ ìsəm shatɗing, ìgbá̱l ka̱ ìsəm shatɗing azəng, ìgbá̱l ka̱ ìsəm shatɗing apar, ìgbá̱l ka̱ ìsəm shatɗing ashaɗing, ìgbá̱l ka̱ ìsəm shatɗing annəɗing, ìgbá̱l ka̱ ìsəm shatɗing tukun, ìgbá̱l ka̱ ìsəm shatɗing akpa̱ɗing, ìgbá̱l ka̱ ìsəm shatɗing afangshat, ìgbá̱l ka̱ ìsəm shatɗing anənna̱, ìgbá̱l ka̱ ìsəm shatɗing afangzəngtəng, ìgbá̱l ka̱ ìsəm nnəɗing, ìgbá̱l ka̱ ìsəm nnəɗing azəng, ìgbá̱l ka̱ ìsəm nnəɗing apar, ìgbá̱l ka̱ ìsəm nnəɗing ashaɗing, ìgbá̱l ka̱, ìsəm nnəɗing anənɗing, ìgbá̱l ka̱ ìsəm nnəɗing ama̱n pa̱ atukun, ìgbá̱l ka̱ ìsəm nnəɗing akpa̱ɗing, ìgbá̱l ka̱ ìsəm nnəɗing afangshat, ìgbá̱l ka̱ ìsəm nnəɗing annəna̱, ìgbá̱l ka̱ ìsəm nnəɗing afangzəngtəng, ìgbá̱l ka̱ ìsəm ama̱n pa̱ tukun, ìgbá̱l ka̱ ìsəm tukun ama̱n pa̱ azəng, ìgbá̱l ka̱ ìsəm tukun ama̱n pa̱ aparəm Igba̱l pa̱ ìzəng ka̱ səm tukun aman pa̱ shatɗing, igba̱l pa̱ ìzəng ka̱ səm tukun aman pa̱ neɗing, igba̱l pa̱ ìzəng ka̱ səm tukun aman pa̱ tukun, igba̱l pa̱ ìzəng ka̱ səm tukun aman pa̱ kpa̱ɗing, igba̱l pa̱ ìzəng ka̱ səm tukun aman pa̱ fangshat. igba̱l pa̱ ìzəng ka̱ səm tukun aman pa̱ na̱nne, igba̱l pa̱ ìzəng ka̱ səm tukun aman pa̱ fangzəngtəng, igba̱l pa̱ ìzəng ka̱ isəm kpa̱ɗing. igba̱l pa̱ ìzəng ka̱ isəm kpa̱ɗing ama̱n zəng, igba̱l pa̱ ìzəng ka̱ isəm kpa̱ɗing ama̱n pa̱ parəm, igba̱l pa̱ ìzəng ka̱ isəm kpa̱ɗing ama̱n pa̱ shatɗing, igba̱l ka̱ isəm kpa̱ɗing ama̱n pa̱ shatɗing nəɗing, igba̱l isəm kpa̱ɗing ama̱n pa̱ tukun, igba̱l ka̱ isəm kpa̱ɗing ama̱n pa̱ kpa̱ɗing, isəm igba̱l kpa̱ɗing ama̱n pa̱ fangshat, igba̱l ka̱ isəm kpa̱ɗing ama̱n pa nenne, v ka̱ isəm kpa̱ɗing ama̱n pa fangzəngtəng. igba̱l ka̱ isəm fangshat,. igba̱l ka̱ isəm fangshat aman pa̱ zəng. igba̱l ka̱ isəm fangshat aman pa̱ parəm, igba̱l ka̱ isəm fangshat aman pa̱ shatding, igba̱l ka̱ isəm fangshat aman pa̱ tukun, igba̱l ka̱ isəm fangshat aman pa̱ kpa̱ɗing, igba̱l ka̱ isəm fangshat aman pa̱ fangshat, igba̱l ka̱ isəm fangshat aman pa̱ nenne, igba̱l ka̱ isəm fangshat aman pa̱ fangziəngtəng, igba̱l ka̱ isəm nəna̱n, igba̱l ka̱ isəm nəna̱n azəng igba̱l ka̱ isəm nəna̱n parəm, iigba̱l ka̱ isəm nəna̱n satɗing, igba̱l ka̱ isəm nəna̱n anəna̱nigba̱l ka̱ isəm nəna̱n ama̱n pa̱ tukun, iigba̱l ka̱ isəm nəna̱n ama̱n pa̱ kpa̱ɗing, igba̱l ka̱ isəm nəna̱n ama̱n pa̱ fangshat, igba̱l ka̱ isəm nəna̱n ama̱n pa̱ nenne. igba̱l ka̱ isəm nəna̱n fangzəngtəng, igba̱l pa̱ ìzəng. Ìgbá̱l ka̱ ìsəm fangzəngtəng, ìgbá̱l ka̱ ìsəm fangzəngtəng ama̱n pa̱ azəng, ìgbá̱l ka̱ ìsəm fangzəngtəng ama̱n pa̱, apar, ìgbá̱l ka̱ ìsəm fangzəngtəng ama̱n pa̱ ashat, ìgbá̱l ka̱ ìsəm fangzəngtəng ama̱n anəding, ìgbá̱l ka̱ ìsəm fangzəngtəng ama̱n pa̱ atukun, ìgbá̱l ka̱ ìsəm fangzəngtəng ama̱n pa̱ akpa̱ɗing, ìgbá̱l ka̱ ìsəm fangzəngtəng ama̱n pa̱ afangshat, ìgbá̱l ka̱ ìsəm fangzəngtəng ama̱n pa̱ ana̱nnə, ìgbá̱l ka̱ ìsəm fangzəngtəng ama̱n pa̱ afangzəngtəng, ìgbá̱l pa̱ parəm. ìgbá̱l pa̱ parəm ka̱ uzəng, ìgbá̱l pa̱ parəm ka̱ upar, ìgbá̱l pa̱ parəm ka̱ shat, ìgbá̱l pa̱ parəm ka̱ unəɗing, ìgbá̱l pa̱ parəm ka̱ utukun, ìgbá̱l pa̱ parəm akpa̱ɗing, igba̱l pa̱ parəm ka̱ fangshat, igba̱l pa̱ parəm ka̱ nenne, igbal pa̱ parəm ku fangzingting, igbal pa̱ parəim ku gbapchi aman pa̱ zəng, igbal pa̱ parəm ku gbapchi aman pa̱ parəm, igbal pa̱ parim ku gbapchi aman pa̱ shatɗing, igbal pa̱ parəm ku gbapchi aman pa̱ neɗing, igbal pa̱ parəm ku gbapchi tukun, igbal pa̱ parəm ku gbapchi aman pa̱ kpa̱ɗing, igbal pa̱ parəm ku gbapchi aman pa̱ fangshat, igbal pa̱ parəm ku gbapchi aman pa̱ nenne, igbal pa̱ parəm ku gbapci aman pa̱ fangzəngtəng, igbal pa̱ parəm ka̱ ìsəm mparəm, igbal pa̱ parəm ka̱ ìsəm mparəm aman pa̱ zəng, igbal pa̱ parəm ka̱ ìsəm parəm aman pa̱ parəm, igbal pa̱ parəm ka̱ səm parəm aman pa̱ shatɗing, igbal pa̱ parəm ka̱ səm parəm neding, ibal piparim ki simparim aman pe tukun, ibal piparim ki səm parəm aman pa̱ fangshat, igbal pa̱ parəm ka̱ səm parəm aman pa̱ kpa̱ɗing, igbal pa̱ parəm ka̱ səm parəm aman pa̱ fangshat, igbal pa̱ parəm ka̱ səm parəm aman pa̱ nenne, igbal pa̱ parəm ka̱ səm parəm aman pa̱ fangzəngtəng igbal pa̱ parəm ka̱ səm shatɗing Ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm shatɗing azəng. ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm shatɗing aparəm. ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm shatɗing ashat. ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm shatɗing anənɗing. ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm shatɗing atukun. ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm shatɗing akpa̱ɗing. ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm shatɗing aman pa̱ afangzəngtəng, ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ səm nəɗing,. ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ səm nəɗing azəng,. ìgbá̱l ka̱ ìsəm nnəɗing anənɗing, ìgbá̱l ka̱ ìsəm nnəɗing atukun,. ìgbá̱l ka̱ ìsəm nnəɗing akpa̱ɗing. ìgbá̱l ka̱ ìsəm nnəɗing ama̱n pa̱ afangshat. ìgbá̱l ka̱ ìsəm nnəɗing ama̱n pa̱ annəna̱. ìgbá̱l ka̱ ìsəm nnəɗing ama̱n pa̱ afangzəngtəng. ìgbá̱l ka̱ ìsəm tukun. ìgbá̱l ka̱ ìsəm tukun ama̱n pa̱ aza̱ng. ìgbá̱l ka̱ ìsəm tukun ama̱n pa̱ aparəm. ìgbá̱l ka̱ ìsəm tukun ama̱n pa̱ ashatɗing. ìgbá̱l ka̱ ìsəm tukun ama̱n pa̱ annəɗing. ìgbá̱l ka̱ ìsəm tukun ama̱n pa̱ atukun. ìgbá̱l ka̱ ìsəm tukun ama̱n pa̱ akpa̱ɗing. ìgbá̱l ka̱ ìsəm tukun ama̱n pa̱ afangshat. ìgbá̱l ka̱ ìsəm tukun ama̱n pa̱ annəna̱. ìgbá̱l ka̱ ìsəm tukun ama̱n pa̱ afangzəngtəng. ìgbá̱l ka̱ ìsəm kpa̱ɗing. ìgbá̱l ka̱ ìsəm kpa̱ɗing ama̱n pa̱ azəng. ìgbá̱l ka̱ ìsəm kpa̱ɗing ama̱n pa̱ aparəm. ìgbá̱l ka̱ ìsəm kpa̱ɗing ama̱n pa̱ ashatɗin. ìgbá̱l ka̱ ìsəm kpa̱ɗing ama̱n pa̱ anəɗing. ìgbá̱l ka̱ ìsəm kpa̱ɗing ama̱n pa̱ atukun. ìgbá̱l ka̱ ìsəm kpa̱ɗing ama̱n pa̱ akpa̱ɗing Ìgbá̱l ka̱ ìsəm kpa̱ɗing ama̱n pa̱ afangshat. ìgbá̱l ka̱ ìsəm kpa̱ɗing ama̱n pa̱ anənna̱. ìgbá̱l ka̱ ìsəm kpa̱ɗing afangzəngtəng. ìgbá̱l ka̱ ìsəm fangshat. ìgbá̱l ka̱ ìsəm fangshat ama̱n pa̱ azəng. ìgbá̱l ka̱ ìsəm fangshat ama̱n pa̱ apar. ìgbá̱l ka̱ ìsəm fangshat ama̱n pa̱ ashatɗing. ìgbá̱l ka̱ ìsəm fangshat ama̱n pa̱ anəɗing. ìgbá̱l ka̱ ìsəm fangshat ama̱n pa̱ atukun. ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm fangshatama̱n pa̱ akpa̱ɗing. ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm fangshat ama̱n pa̱ afangshat. ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm fangshat ama̱n pa̱ anənna̱. ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm fangshat ama̱n pa̱ afangzəngtəng. ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm nənna̱. ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm nənna̱ ama̱n pa̱ azəng. ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm nənna̱ ama̱n pa̱ashatɗing. ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm nənna̱ ama̱n pa̱ anəɗing. ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm nənna̱ ama̱n pa̱ atukun. ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm nənna̱ ama̱n pa̱ akpa̱ɗing. ìgba̱k pa̱ parəm ka̱ ìsəm nənna̱ ama̱n pa̱ afangshat. ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm nənna̱ ama̱n pa̱ na̱ŋna̱. ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ isəm nənna̱ ama̱n pa̱ fangzəntəng. ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ isəm fangzəntəng. ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm fangzəntəng ama̱n pa̱ azəng. ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm fangzəntəng ama̱n pa̱ ashat. ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm fangzəntəng ama̱n pa̱ anəɗing. ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm fangzəntəng ama̱n pa̱ atukun. ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm fangzəntəng ama̱n pa̱ akpa̱ɗing. ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm fangzəntəng ama̱n pa̱ afangshat. ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm fangzəntəng ama̱n pa̱ anənna̱. ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm fangzəntəng ama̱n pa̱ afangzəngtəng. ìgba̱l pa̱ ìshatɗing Ìgba̱l pa̱ ìshatɗing ka̱ tukun. ìgba̱l pa̱ ìshatɗing ka̱ kpa̱ɗing. ìgba̱l pa̱ ìshatɗing ka̱ fangshat. ìgba̱l pa̱ ìshatɗing ka̱ nənne. ìgba̱l pa̱ ìshatɗing ka̱ fangzəngtəng. ìgba̱l pa̱ ìshatɗing ka̱ ugba̱pchi. ìgba̱l pa̱ ìshatɗing ka̱ ugba̱pchi ama̱n pa̱ zəng. ìgba̱l pa̱ ìshatɗing ka̱ ugba̱pchi ama̱n pa̱ parəm. ìgba̱l pa̱ ìshatɗing ka̱ ugba̱pchi ama̱n pa̱ shatɗing. ìgba̱l pa̱ ìshatɗing ka̱ ugba̱pchi ama̱n pa̱ nəɗing. ìgba̱l pa̱ ìshatɗing ka̱ ugba̱pchi ama̱n pa̱ <hesitation> tukun ìgba̱l pa̱ ìshatɗing ka̱ ugba̱pchi ama̱n pa̱ kpa̱ɗing. ìgba̱l pa̱ ìshatɗing ka̱ ugba̱pchi ama̱n pa̱ fangshat. ìgba̱l pa̱ ìshatɗing ka̱ ugba̱pchi ama̱n pa̱ na̱nne. ìgba̱l pa̱ ìshatɗing ka̱ ugba̱pchi ama̱n pa̱ fangzəngtəng. ìgba̱l pa̱ ìshatɗing ka̱ ugba̱pchi ama̱n pa̱ fangzəngtəng parəm. ìgba̱l pa̱ ìshatɗing ka̱ ugba̱pchi ama̱n pa̱ fangzəngtəng ashatɗing. igbal pa̱ ka̱ səm parəm aman pa apar. ìgba̱l pa̱ ishatding ka̱ səm para̱m man pa̱ shatding. ìgbal pa̱ shatding ka̱ səm parəm aman pa̱ nedin. ìgbal pa̱ shatding ka̱ səm parəm aman pa̱ tukun. ìgbal pa̱ shatding ka̱ səm parəm aman pa̱ kpa̱ding. ìgbal pa̱ shatding ka̱ səm parəm aman pa̱ fangshat. igba̱l pa̱ shatding ka̱ səm parəm aman pa̱ nenne. igba̱l pa̱ shatding ka̱ səm parəm aman pa̱ fangzəngtəng. ìgbal pa̱ shatding ka̱ səm shatding ama̱n pa̱ shatding ka̱ səm parəm aman pa̱ zəng. ìgba̱l pa̱ ishatding ka̱ səm parəm aman pa̱ par. Ìgba̱l pa̱ shatɗing ká̱ ìsəm shatɗing ama̱n pa̱ shatɗing, ìgba̱l pa̱ shatɗing ká̱ ìsəm shatɗing ama̱n pa̱ neɗing, ìgba̱l pa̱ shatɗing ká̱ ìsəm shatɗing ama̱n pa̱ tukun, ìgba̱l pa̱ shatɗing ká̱ ìsəm shatɗing ama̱n pa̱ kpa̱ɗing, ìgba̱l pa̱ shatɗing ká̱ ìsəm shatɗing ama̱n pa̱ fanshat, ìgba̱l pa̱ shatɗing ká̱ ìsəm shatɗing ama̱n pa̱ nenne, ìgba̱l pa̱ shatɗing ká̱ ìsəm shatɗing ama̱n pa̱ fanfzəngtəng, ìgba̱l pa̱ shatɗing ká̱ ìsəm nnəɗing, ìgba̱l pa̱ shatɗing ká̱ ìsəm nnəɗing zəng, ìgba̱l pa̱ shatɗing ká̱ ìsəm nnəɗing ama̱n pa̱ apar, ìgba̱l pa̱ shatɗing ká̱ ìsəm nnəɗing ama̱n ashatding ìgba̱l pa̱ shatɗing ká̱ ìsəm nnəɗing aman pa̱ tukun, ìgba̱l pa̱ shatɗing ká̱ ìsəm nnəɗing ama̱n pa̱ kpa̱ɗing, ìgba̱l pa̱ shatɗing ká̱ ìsəm nnəɗing ama̱n pa̱ fangshat, ìgba̱l pa̱ shatɗing ká̱ ìsəm nnəɗing ama̱n pa̱ na̱nnìgba̱l pa̱ shatɗing ká̱ ìsəm nnəɗing ama̱n pa̱ fangzəngtəng, ìgba̱l pa̱ shatɗing ká̱ ìsəm tukun.